La, la mudo <hesitation> mi giti gulla ya wawu na tigh gi nyogho a mi, ya wawuna tigh ndaga, ya wawuna tigh nzur, amma a m gun yogh mu yana manghe badoh na akwai <hesitation> mbilim, ya wawu na yel mbilim a mi balo ko kuma ya wawuna ndaga a mi balo, ku ma nono boh puro ni baris ai a kene tihjo wuri duwo wuro, boh a dugho wuri in mmagha kun who yi boh ya puro yi ma ya gabyo yo ma aya gabyi inya wuni din gabbugha who yi ba bikem kuma a yar gyaga bikem kuma ayar yagha nzur, boh bamu gaabe a nzur njer kun nzur mudo na ki gibira tukku yi ba tebeh man? Tebeh boh iloghe ni baris ai ikene peni nzur badoh na ri peneya ki nghabiya givi, ki lissi minda yagh, ki nghabi ya gilli ki puro boh mogho kuma mun bali yeri iyere ki iyer ki bol iyere ki nono peni mbilim boh ipureh ni baris ai ipen ya ki bal muriya ki ngha biya gilli, boh i nghebiya gilli mini boh a ya ken kene boh a ya pureh na <hesitation> na iya mom nunghe a mi bali. Na kiuni minam mini inyawo ngubu inyaka inyaka <hesitation> mamngh ngubu, boh in magham ngubu boh in logham ni gi nyighli a minda a ya kotti gilli boh a malla minnari a ya yar punam boh ntollam nghabiya punam boh nan am boh nghabiya m na fwa kene nongh nongho boh inya purch a ya gab to kwaram ya wuni ka bitigam toh ya wawu bitigam ba the yanda mu su ken kene wogh ya, boh daga inya yuwe mini boh inya nyigh a migi na aya bitigam tebeh man? Ya wuni ndobam lagha bele mudona boh a nay a bollo ka kabeh ma ya wawu yaw au bolloh ka kebh ba tebe yanda ma <hesitation> mun bobni wo ya a migi ya wuni a tolya ya wuni ni gin yogh ba ma, tebeh ibara who kun mu yiri ballikun boh iyawo kun mu yiri balkun ya wawuna dobh who yi bikem nbilim ni ma boh ya ken kene na uya bitigo, bamu ya kenni iya ka bi ba zongho tebeh yanda ma bolyi bele mudona ko li nyeme ya wawu ba na na wuni ah yanzu a kabbo yi do boh a nyighlo migi ya gabyen? Bikeh ndaga yaka nweri, bamu manghe ndaga a mi n daga ye boh i mageh lum Ba yanda mu yi pagni ki nama a mi lum mudona iyer mogho kamb p paghe bi muri ntan ami bah don yiri wawuna kuri ba donna kab, amma mogho mudona yiri wawu tughi ba magh gi nyo manang a la boh boh ya puro ya gabya na nan ono ya nungu a mi balo na na mini bom pib gi bani yam degi nyongh bani niyam, bah puro a wuro gi nyongh s ana fwa a wur who muno boh ya gabya na wu bani dob pib ni wo munam de who muno boh yara gabh gi nyogho mudo m naya maya a mi baliya, tebh boh a na ma who nghabiya punam ya wawuna yanda mu a ya paghi ni bari boh a mi who muno boh a gaba yama yara yangna kuno, tebeh misah ba ma birah bay ama yara penina maghgi nyogho manahg a lah, midah ba boh gi kume yo Ya wawuna tol mogho ka kene kurri, ka yuwa mwani gimi ya <hesitation> gimi ya pageh minari bwa, a magh gi nyigh ba wuni ya dobna nano ga la yani gib a magh gin yogh yankam gimmel ya tigni ya sobbiya gilli yankam ka magh ba a ningh mighiti, ni bamun a tol bah ya wawu ba mighiti ya mayo bama boh ya nyighle nay a gab migi ri bibeh a mi muso, so magh gin yogh manang boh ninghna ni dugu bog bwara nyigli a loh boh kare ginghi gi nyegh bani ya bakun toh bwari nyighle a boh gin yogh ani ya wawuno logssiyo tebeh yamba maleh ba na ma dom boh su magh gi badoh dom pip a migi ni gi yagh kuni ban <noise>